Karazagna lasiety ampiasaignay moko karazagny araiky fogna. Lasiety le fihinagnam-bary regny. Regny fogna matetika ampiasaignay. Igny inagnanay raha jiaby na homagna paty, na homagna vary na homagna ino. Regny fogna ampiasainô, ampiasainay. Fa ndraindraiky ndraiky zahay mampiasa bol regny ka ôhatra mihinagna lasopy <hesitation> fô misy ny sasany koao mampiasa, mamidina ronono na kafe amina tasy igny, atôvigna sous tasseambaniny akao, hiarovagna io tasy io mbô tsy handoto latabatra, vake mbô tsy ho vaky.